أول شي راح استخدم قوتي الخارقة للطيران بسرعة، والتمويه عشان أكون صعبة المنال يعني صعب أحد يمسكها، بعدين أدرس تقنياتهم ،وظعفهم، وأجمع فريق من الأبطال عشان يساعدوني، وأنسق مع -الجيوس- الجيوش حول العالم، ونعمل خطة محكمة وبالعمل الجماعي طبعًا -راح يكو- والتخطيط الجيد نقدر نهزم الكائنات الفظائية لحماية الأرظ.